Zah zen̈y tsy mahay kararazan̈a lapoely ndraiky kaserôly fa efa zen̈y fo izy io aminay. Fa ny raha ampiasaina izy edy lapo- poely io zen̈y an̈anaovana firiry bôkà eo amin'zay kaserôly io amin'zay zen̈y han̈a-hampandivezina ran̈o ia, karà zen̈y.